<hesitation> Kôfa hamakivaky atiala miomagna amin'ny amy ragno, amy sakafo, fa agnaty ala ndraiky mety misy sakafo, miomagna amin'ny ody moka, miomagna amin'ny lampe torche, miomana amin'ny fitaovana miomagna amin'ny mesobe.